حاليا أكثغ عصير يعجبني هو الليمون ونعاع هو اعتقد يعصغون ليمون ويحطولو نعناع يحطونو بالثلاجي ويحطون معانو ثلج مجروش بس انا معف اشون يحضغونو بالتحديد بس اعرف هاي الطريقة يعني بشكل عام وأفضل اني اشتغينو ما اعملو انا